കേലേവോന്ജി പക്സിലു തന്ന സുത്തമുത്തദ ദ്വനീനു അനുഖരിസവു നന് ഛിഥ്ന സമര്ഥ്യ ഹോന്ദി രൂന്ദു। ഉദഹരനിഗു, മൈന, പരിവല, ലൈരബര്സ്, ഗിലി, ബുകമോക്കു। ഇ പക്സിലു മനുശേഇരു പാതേഅര്നവദു പ്രക്രിതിക ശബ്ദമേനു, ബേതേപക്സിലു ബുല്പുനൌനു, ബുക കേലേവര, ഏന്ത്രദ ദ്വനീനു മത്ത നകല്മല്പുനാന് ഛിഥ്ന സമര്ഥ്യ പദേഓന്ദു। ഇന് ഛിഥ്ന സമര്ഥ്യ, ഐഗിലിഗു സമ്രക്ശനേഗവദു, ബേതേഅകര്ശേനേഗവദു, പ്രഭവ സ്തപനേഗവദു സഹയമല്പുനു। ഉദഹരനിഗു, കേലേവോന്ജി പക്സിലു ഹദ്ദുദ ശബ്ദമല്തദു, ശത്രുലുനു ദുരമല്പുനു।